ମୋଟର ସାଇକଲ ଗୋଟେ ଏମୀ ତିଯା ଆବୀଶ କରୋ ଗୋଟେ ଏମୀ ତିଯା। ଵହାନୋ ଜିଏ ଉତରେ ଆପକା ପେଟ୍ରୋଲ କେଂବା ଡୀଜଲ କେଂବା ସୀ ଏଂଜୀ। ଉପଯୋଗ କରୀ ତକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୋର ଅନୁଯ ସ୍ଥାନୋର କୋ ଜିଵାପାଇଂ। ପିଯଵାହର କରୀ ପରୀଵୀ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକଲଲେ ମହତ ଦୀର ତୀମ। ଜାନୋଂ ଜାଏଂଗେ ବସ ପାରୀଵୀ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକଲ ପେଟ୍ରୋଲ କେଂବା। ଡୀଜଲ ଲୋ କୌମ ଖାପତୋ କରେଂ ଜାଫଲରେ କୀ ଯହାଁ ଏକ ଏକୋ। ଏକନୋମିକଲ ଚୋଈସ ଲୋଗୋ ମନେ ବହରତରେ ପହୁତ କେଂବା ସାର୍ବାଦୀ। କୋ ଲୋଗୋ ମୋଟର ସାଇକଲ ହୀ କିନୀ ଥାନତୀ କାରଣୋ ଏହା। ଏକୋନୋମିକଲ ଆତାଂଗା ବଜେଟରେ ଫୀଟ ମଧିଯୋଂ ହୁଏ।